Nako ngone o nyawa mane mau dorom ma ilingi, manege harus wa posana. Nako wa posana harus ma isi i meiya, nako ma isi ime- demena manege wa posana i id- ilingi ua, dadi kalu dorom mane demena ma isi akere wasi posala akere, wa posana ma dorom. Magene manege kara i ilinggi, sugmanege.